रेफ़्रिजरेटर की प्रक्रिया मुझ काम आओ यह। रेफ़्रिजरेटर के बैटरी गर्मी भैंदी दो गाड़ी और भीतर तापमान ठंडा दो कोरे एस। जो खांको सो क्राब ना होए पानी ठंड़ा रहो।